Sinceramenti, nun sacciu di prublemi di saluti di cani. Cridu ca li cani hannu prublemi di saluti principalmenti ligati â nutrizioni. Qualchi manciari è piriculusu pi iddi e quinni porta puru a la morti o ad àutri tipu di prublemi. Nun lu sacciu, nun sugnu 'n espertu nun haju mai avutu cani quinni nun lu canusciu.